A wala valla am to mido tefa vallinde ngam mai na a sobaajo je handi mi wonda be mako on ba.